ଭାରତର ଅନନନ୍ଯ ଭୁଗଲ ହୋଈତିଵା କାରଣୋର। ଏଠାରେ ବିବିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାନୀ ପାଗା ଦେଖିଵା। ଗୁମିଲେ ଜୈଂତର ଗୀ ଗ୍ରିସ୍ମା ରିତୁ ଜୈଂତରେ ଆମକୋ। ଗରମ ଲାଗେ ବର୍ଶା ଋତୁ ଜୈଂତରେ। <hesitation> ଆମେ ବର୍ଶା ଔର ଉପଭୁଗୋ କରୂ ସରତ ଋତୁ। ହେମନ ତରିତୁ ସିତ ତରିତୁ ଏବଂଗ ପସଂତ ତରିତୁ। ଭାରତରେ ଆମେ ବାକ୍ତିଯା ଏବଂଗ ବନ୍ଯା ଜନିତ। ପାନୀ ପାଗା ପରିଵର୍ତନ ଦେଖିଵା ଗୁମିଲେ। କୁହୁଡୀ ଏବଂଗ ବହୁଶା କେ ପରୀ ପାନୀ ପାଗା। ପରିଵର୍ତନ ଆମକୁ ଭାରତରେ ଦେଖିଵା ଗୁମିଲେ।